جربي تحطين لك روتين قبل النوم، يعني مثل تقرين ،أو تسمعين أغاني هادية، حاولي تتجنبي الكافيين قبل النوم بساعات ،وابتعدي كمان عن الأجهزة الإلكترونية، وتأكدي إن غرفة نومك مظلمة، وباردة، إذا استمرت المشكلة يمكن تفكري تستشيري طبيب.